Ne, ne mimjeeno̱ shaɗi, shadi shin wala, maa dunkiƙeeƙo shaɗi mije, maa dinkiƙo shedi shadi mije kemaa sho̱ƙƙo walla ti shik ninya̱ mai mai ninya̱ maa sho̱ƙƙo walla ti shikk ninya̱ kira iya aro̱n yaka̱le, kan warin yaiii pidi, pidi biki kir aron ƙuram i-i- disko kuma ƙira aron-i-i-kara ron kira iya yun merje ƙan wari fidi shinshi tali.